Kañun duu yo masin pooɗirɗo collaaji a ɓilan mo e kuran tan, ñoƴƴaa buton makko a yiyan butongaaji ɗii ana golla. hinno aɗa waɗa ɗo tuundi ndi woni ɗo, hinno omo fooɗa collakaa fuu. <hesitation> Nden kaa so omo fooɗa fooɗa yaade kaa fu, ɗo colla kaa woni ɗoo fu yaltan faa laaɓa.